Ca thonjën se rishpërndarja e pasurisë mund të dekurajojë inovacionin edhe meritën. Megjithatë, është e rëndësishme me gjetë një ekuilibër ndërmjet promovimit të iniciativës individuale edhe uljes së varfërisë, për me kriju një shoçëri më të drejtë.